Kua inimbo raɨ, jare ouvi ɨvɨra yu, yoekɨ vaera mbae opɨta ñanerai ipaü rupiva, pipevi yaeki yaikua oime ñanoi yave ñaneraïre, opaete öime gtuinoi va